Aaa a ngya a yi də ya yi banshika yi yi yi yi mər i yi mər sər tlər hirgyaɗi a hinda ngam bazhi ɗa ɗəu a yi nda. Naya ngə bazhi. I yi mər nda kuma a ngaɗə ɗiya əsəɗagura ngya hinda. Ngam eo ngya ka ja ka sələgə nyi ka njigə ka sal nyi əna ndo shili əvu i eo shi ngya eo dəgə jiri ka nda eo tətəl eo gyaɗi səɗagur har hanyi tufəu. i hanyi hinda. əngə i ngya ka nda, har eo biya eo təra kyo məa. Eo ki gyo məa, eo gwa a kucha a a kinda eo səya ni, eo səya pətlə eo səma. Əngə tsəu eo ngya eo dəgə jiri. Ngaɗə ya məsəɗagur ngya hinda, əngə har yi nda ngyar vi nda hinda, ga shilo u ga ɓəla shilo mələm ɗa. Vanyi bəji da tsəu yi yi go mubula, yi go mubula yi gwa dza anti ɗa ənghəə ndə nda dəgal madza ya Gwa usa nyi. I gwa ngya gu nda, a zoa ɗiya gu nda. Yi gwa zuya hiɓəgə ɗa ana tsər ana oada. Sə makər nga yi zuwa gu nda, i ngya a ngaɗə ya daɗi mələm nda məsəɗagura mələm nda ana hə i gənda u ya səu oal oaləu. Aaa a yi i ma a ya ɓəl shili səgə wa. Ngam ngya banda məsəɗagəu. Madza naja ngə tsəu, aaa a ngyaɗə ya ana kwamənya ada ɗa. U u mararaba, ngaɗə ya naja tun ya zər har yi həa, i ngya naja. Ngaɗə ya məsəɗagura ngya ki nda tsəu, ngam səna sə inda ji dlədləɓar ɗa, sə ina ji fəu ɗa gwa i, dəhəu a ngaɗə ya əsəɗagur ngya naja. Ka a səya ɗə ya səya kaduna tsəu, yi səya dza ndə na dəgal madza ya, i səya ngya kinda. Mərɗə ɗə ya hya makər. U hya makər ngə yi ər kind nga, ngaɗu ya məsəɗagur ngya nji oaləu. Kə i alenyi səgwar nda ndo ta A eo zənə a banə wa. Dəhəu a səya ɗə ya mbar ɗə ya zənə a banda. Səna i ndo məra, a banda, a ngaɗə ya məsəɗagur ni. Nji chaɓə chaɓəu i səya ngya ka nda, eo tətəl ka nda. Eo ma i ki həsəli anə hyel, u vi həsəli nə hyel naea ka nda. A vanya səda gu pama ea ka nda wa. Əngə tsəu i ngya mənagə ka nda. Har yi nda hya aɗi ga təra, ga ngya nda kinda. Əngə tsəu əngə tsəu a ngya ɗə ya a səya ɗə ya səya gaya, i səya zoa naea kə i kwamənya ama ɗa a kinda. So eo ngya jam ka nda. Ndə ki char ɗa kutəgəu eo zuya eo ngya jam ka nda. Əə s əngə tsəu, a ɗaga ɗə ya ɗaga ɗu ea ɗəuna kwa gə ea tsəu, a gwa yola, i gu nda i gwa ngya gu nda, i mərɗə tlər chaɓəu. I shi sə chaɓə hya aɗə vu həba, ga gwa səlɗə ulfa, səlɗə mi i. Ea ki hiɗəgwa makagər. Nda i hiɗəgwa makagər nji səma. Alenya nya na kərəu zənə sə wi inga, ndə shil la a, ndə ngaɗə məsəɗagə ni. Mənagə nə nda, ndo i oal oaləu. Ba a oada alenyi alenya nya i a da ndə wuya oada wa. Kə i alenyi mələm i a da ndo wuya oada wa. Nda i gwa ga gwa səl sə inda dəhəu, aaa a la a ɗə nda, a zənə ɗə nda a əna səsə nyi. Ma dəhəu ndo i, a ɗaɗə mənagə nə nda. A i a vanya səda gu pama ea ka nda wa. I ɗəuna kwa gəea jam, a nə nda gəgəu ngya jam ba a nya. Əngə ngya na i ngya ka nda jam har i nda shili. Yi ɓəl shilo mələm ɗa.